Are mamungkes papurna tukinsian mamake kunsi. kunsi kunsi susulsu <hesitation> topinangunsi wuu putali wuu <noise> kunsi te'e putali makaringi to one to mananda to naungkase teu suane wungkasen tando ore tera karingi tonanada tou kasen tera kaukas jadi kunsi pamake pamumkas papuna ore pamungkas arpa tu mamake kunsi'